Ɗum ɓe njaltinira ɗoon, ɗo Marifina tawa bana luɓeeji nooni e kings, bana fijoji windmill, e ñaaminda boɗɗum ɗum suwits strupp woffels ɗum ɓe mari.